Hiki ke hana wikiwiki i ke kupa me ka maʻalahi loa ma ka ipu wawe. <hesitation> A hoʻohana ʻia he hoʻokahi wale nō mīkini ma ka hana ʻana. E hoʻomākaukau i ka ʻiʻo a me ka lauʻai i kū i kou makemake. <gasps> E hoʻokomo i ia ʻiʻo me ka lauʻai ma ka ipu wawe. <gasps> E hoʻohui <hesitation> pū i ka wai a me nā mea hoʻomiko ʻai. <gasps> A e kāomi i ke pihi a mākaukau koke.